No tanto, no savieiva dîte pròpio tanto ma son seguo che inte a e i a quarche comme dî pillastro da coltua giaponeise seggian a discipliña e ascì insemme a-a discipliña l'armonia e l'ordine de cöse. Eh penso che anche a poexia ò e composiçioin co-i fiori che me pâ che se ciammen ikebana en comme dî linear- liniari no sensa ma molto armoniche, creddo che a coltua giaponeise a segge profondamente collegâ con o bon stâ ch'o deriva da l'armonia.